مصدر الكون بالنسبة ليا هو الله، هو مصدر ديال الكون وكل شيء فيه.هو اللي كتحكم فيه، هو اللي كسيرو بالحكمة ديالو <hesitation> و القدرة ديالو